L'ai sentü ch'i feve ün viagi propi bel e ënteresant e vurìu mandeve se pös veni cun vui perché a m'piazerìa propi fe chet viage ënsema a vu a vui për veddi d'coze propi bele e ënteresante ënsema a vui